Inka'aj inpo inp'o'aj ink'ab' inka'aj inkäxtej junp'ee jabón inka'aj jabonar tikin bien ink'ab', inpol inka'aj ti janal uk'ab' aka'aj pat'äl ma'an lu'um ma'an ich'ak ma'an mixb'a'al inpatal injanal ma'lo'.